Men velosipedda yurishni afzal ko'raman, chunki bu tezroq va qiziqarli harakatlanish usuli. Velosipedda yurish davomida atrof-muhitni o'rganish va yangi joylarni kashf etish imkoniyatim bor.